قاتليهم من النهار لي مشا الطفل الصغير لي كان يلعب معايا وانا وحدانية و ما عنديش قاع لي يقعد معايا.